طبعا أكتر أكلة أحبها هي الطاجِن الطاجِن ما أطيبها، الطاجيب هو المفضل عندي، لكن وجت الصيف نمل من الأكلات الخفيفة ال <hesitation> زي السلطات والمشاوي والبيتزا كشتة، أحب الأكلات الدسمة كيف ال <hesitation> الرز بالخلطة والكسكسي بالجديد من الأكلات اللي جدا حلوة عندنا، والعصيدة الليل جرب.